ल्न्ग् अन्ग् ल् उनितेद् किन्ग्दोम् नि बुतुर् नि सोम् ग्न् मपफुर् थन्ग् न् ह्ग्न् नमक्। उनितेद् किन्ग्दोम्, किन्ग्दोम द्द, द्ह स्ब, ल्ज्तुअ रि बुतुर् द्। जेर वसिल् ग्ज्न्ग् बुतुर्र अरो ग्स् ग्र्म् बुतुर्र द्। गसे बुइसुरप् न् ओ क हवै तैउ अरो। ओन्सुल् अलरि ग्ब्न् ग्ब्न् रुकुम् पुर्र्न्ग् बुतुर्र सिगन्ग् न्। कोल अरि, कोल अरि ओन् कोल् पुर्र स्र सिन् न् ग्न्द् सिन् जयु। पिकेम् न् सहजरि बहपुर्को ग्स् अरो ग्न्द् नि जयु।